<hesitation> Ilay fahafantarako azy an, zareo any Frantsa manana an'izay kolotsaina manodidina ny toaka izay. Tena hoe zareo tena hoe mahita foana izay ahafahana misotra toaka. Raha ohatra hoe <hesitation> alohan'ny sakafo an misy an'izay ataon'izareo hoe "apéro", dia mandritra ny sakafo an, misy ny atao hoe "vin de table", dia aorinan'ny sakafo misy an'ilay atao hoe "digestif". Izany hoe aloha sy mandritrany sy aorinan'ny sakafo dia misy is- fisotroana toaka foana.